Kia ra kirai ague ra kua ambogueyi se eh telefono pe mbae ra, kiara mbaera apo ah ambogueyi kuape se jaema, jaeramo atu amae ae je jaema aikuaa vi kiraita ra ayapokua erei jaema aparanduta kiraita yaesa oimeta ko aipo omombeu se reta kiraita ko apo eh oyeporu kua va jaeramo no ambogueyi no